<hesitation> Raha biby alongany a sy de fantako loatra hoe ino biby <hesitation> manambady raika mandrapa- mandrapahatapitra androm-piaignany, fa raha raha oharina amin'ny olombelona zao, olombelona manambady raika izy a mandrapahatapitra androm-piaignana ananjy a de tombonsoany amy fihetsika zany a <hesitation> milamina tokan-tragnony, mikarakara vady aman-janaka ananjy izy, milamina raha jiaby.